لو ما تقدر يعني كلش تستغني عن الاكل الي فيه وايد سكر يعني خليها حدد وجبة وحدة من الأشياء الهاي المو صحية وتاكلها مرة في الأسبوع و- وباقي الاشياء يعني يعني استبدلها باشياء صحية يعني اذا يعني اذا اهي يعني نف- يعني كل نفس الأشياء بس <hesitation> بسكر اقل وتكون يعني بدائل صحية اكثر